إيوه طبعا، كان عندي لعبة كدا على شكل شجرة وكان ليها <hesitation> فيها زي عصفورين كدا فوق مقفول عليه حاجة قزاز. وبعدين أول ما تتشحن بال <hesitation> بالحجارة وتفلت الحجارة بتاعتها الفروع بتاعتها تلف والعصافير تطلع صوت.